पेन्चिले अनेके कम् कोरे। पेन्चिलो लिख कमे कोरे। पेन्चिलो बितोतो एधल् कोल्ह एध लयेर् थके। कोल्ह के एध लयेर् थके छर्चोअल्। हेतु छर्चोअल् बोलि कोये। हे छर्चोअल् एदि, अम जेति अमि पगे ओ जेति अ लिखो। पपेर् अद्ब पगे ओ जेति अ लिखो। तेति अ हे छर्चोअल् तु जेति अ अमि पेन्चिल जेति अ अमि जुन्ग लि अमि जेति अ जुन्ग कोरो। हे पेन्चिल् जेति अ छर्चोअल् तले तमेले उल ए हे। उल ए हिले त जुन्ग होइ जय्नो। तेति अ अमि हे द लेदि अमि लिखिबो परो।